थाईलैंड रो संस्कृति घणो समृद्ध अने बौद्ध धर्म सै गहरी जुड़ेली छे। इहाँ री परंपरावां में शिष्टाचार, सम्मान अने आध्यात्मिकता खास होवज। पारंपरिक पहनावा में चुत थाई प्रसिद्ध होवे, जिको खास मौकावां पर पहरें। खाना में टॉम यम सूप, पद थाई अने ग्रीन करी घणो लोकप्रिय छे।